مستوايا وسط في الـ في الغرس. مانيش مليحة بزاف بصخ تاني مانيش <hesitation> ماشي مليحة. ٍ <hesitation> نـ نعرف نغرس لحد ما، يعني نعرف نـ نعتني شوية بالنباتات و عندي <hesitation> شحال عندي. وحد زوج، عندي تلث نبتات لي اني نـ نعتني بيهم حاليا.